Ganaar <noise> ganaar pour mu xàmmee <noise> doomam lu, effort bi du lu muy lu muy wan keneen, loolu dafa nekk loo xam ne nii lu jógee koo si yàlla la, mbiru yàlla la deret la. <noise> ndax sax boo seetloo ganaar moom moo moom moo nen nenam, nen bi mu nen si moom la jugee koo, mu nen ko, tëdda si nen bi all most thirty days, thirty days la moo tëdd si nenam bi, nen bi door a toj. Fanweeri fan <noise> ganaar su nenee nenam dafaa tëdd si nen bi fanweeri fan waaw. Yenna olof yi ñu ngi wax fanweer ñetta fu- ñe-ñe- ñetta fukka <noise> waaw ñetta fukki fan <noise> la dee tëdda <hesitation> si nenam bi, nen bi toj. So diir bi mu tëdda si nenam bi ba nen bi toj mu tëdda si doom bi tàngoor bi nga xam ne moo toj nen bi tàngooram la, tàngoor boobu noonu moo toj nen bi, tàngoor boobu noonu moom mooy refleximy si doom bi ba mu toj. Fekka period <hesitation> fekka <hesitation> waxtoom bi jot na waaw. So tàngoor boobu noonu toj nen bi te moom moo nen nen bi tëdda si nen bi ba nen bi àgga si fi mu war a àgga ba mu war a toj, tàngoor boobu noonu moom dafaa nekk loo xam ne dafaa, dafaa feeñ feeñ si diggante ganaar gi <hesitation> ganaar bi ak doom yi. So dangaa gis ne doom yi seen boppa foofu la ñoo amee yëg-yëg si yaay bi leen jur, su leen tojee ba pare, tëdda bi muy tëdda seen kaw ñu nekka si ronam di jël <hesitation> xetam bi, di jël tàngooram bi ak deret bi nga xam ne ñoom si moom la ñu bàyyeekoo moom moo leen moo leen ëmbal moom foofu, mooy tax ba ñoom it dañoo xàmmee seen yaay, ba pare mooy <hesitation> comme sab bi muy sab, ñoom ñu nekka loo xam ne xamuñ dara, dégguñ dara, bañu dégga li ñu njêkk a dégga ak li ñu njëkk a gis muy yaay bi dafay tax yaay bi su waxee moom waxam la ñu njëkk a dégga boobu lañuy jàpp. Su ñu demee ba mun a gis yaay bi lañoo njëkk a gis, yaay bi lañoo mun a xa- mun mun a jàpp. Yaay bi si boppam moom li nga xam ne moom moo ko <hesitation> ëmba. Ba mu ba mu toj si ronam, mu nen ko ëmba ko ba mu toj si ronam, mu mu génna ak moom moom li nga xam ne fi li nga xam ne moom moo ko ju- jur pour mou xàmmee ko du jafe du jafeñ te lu bokka si moom la. Ndax loolu tamit mayu yàlla la, lu nekk yàlla dafa am ñu mu ko may <noise> waaw <noise> loolu moo tax doomi ganaar su yaay bi ak yeneen ganaar yaay bi su waxee rek li mu wax yi nga ne doomam lañu yëpp dañoo jógee foofu ñëw fekka si ko, noonu la dee nekk.